Trummi tulõ pessäq. Tulõ lüvväq pulgagaq vai käegaq. Noh, no ja sis tuu umgi sääne lüükpill, tedä piät sääl lüümä. Niimuudu tüütäski. Lüüt, pessät, sis tulõ helü. Trumminahk värises.